فكر في اللون البرتقالي. ما الذي يرتبط به بالنسبة لك؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ يذكرني بالشمس وقت الغروب، وألوان السماء الدافئة يرتبط بأجواء الخريف وأوراق الأشجار المتساقطة الجميلة يُشعرني بالدفء والحيوية والأمل والطاقة الإيجابية كمان يذكرني بالبرتقالة والفواكه الطازجة والمذاق الحلو